Ny hevi-diso momba ny piso an, <hesitation> maro be sy mizaka hoe <hesitation> rehefa piso managna couleur mintigna de hoe <hesitation> pisona mpamosavy izy zegny, de akeo koà nefany a misy mizaka hoe <hesitation> piso regny mahita angatra e, mahita matotoa e, de kara hoe <hesitation> mitroka aretina koà hono piso rehefa mandry an-tratran'olo.